Wala maro sokhéyé eu wo kou wo kharo kou yéré kenbiré yakharou gni maro nthiokhono fara ni ndo, kharo kou bon fara yogoyi yéré. Presque inati taga maro nbanagni sokhéné kéŋa, kéfini khossi yo kha maro sokhéyé wathia a rokho wo makha yéré nokhou, wokou <hesitation> sardin nkara ké maro, wokoumanaéli yéré woma bonoficié. Wala maro na sokho kou makha yéré, ida essayé igada aménagement kourounba bé débéri ké nthiné, i da essayé siné bané ya rek fonta kiténéye kouwa. Wo kouma féyindi mais bakél ni kati diawara ni yo maro gnigno ŋa kouŋa kou i aménagement nkha khadi vraiment bon kougna nbénéficiéné maroŋa siriŋa i yani maro ké tou féyé yo wokou kou nguégni ké kénbé sokhono yéréta kéno yimé maro dounbé ké ya. Inati soninka maro wala wogni ké gna, ké gna nthiokhéné wo kou makha yéré, yakharou gni kégna sokhono, kha wathia yimé kenké gnimé esa yéyi wathia yimé, mé sékhéyé ga yéyi hein alakouli hal, kenkenthiou féyindi wathia, bon woganagni wogana toubabou maro ké kitta paské yiguéyé npo senbenténi toubabou maro kéya kamma. Soninka maro kéké ééé o na tou ina gnana sonbi gnayita, bon hara ganagni iga gnaŋana sorono na gna maroŋa kho ado gnékhé ado fo tana, bon ama gobo, kani kounkou kou i ga kébé yigana biradi nguéni kéni toubabou maro ké ya parfumé, ké kata siyame nikou. Koun ganagni o ga i ga sokhéné, wogani féyé nkita wogarayi sokhano makha yéré kenke gnani gan possaŋounta nafa na kégnayi kouwa. Yo mé komi é, wo kou yéré aménagement ni béni ga gnana, o makha yéréyi i ma aménagement débéri wo makha yéréy fina. Founbé bé bon aga agagna normaliŋa, angalayi dji gnimé ga kignéné té kéya mokho bé yi <hesitation> soron ga moula koi. C'est pour celà a fo guébé noŋa a sokhéné khakho gnay ta. Khakho ngana dangui pask dji machine à pompe ranti na dji na ken thiengendi na kigna donoŋa hari gani wogagna débérini, tanpiyé bé gayéyi a khoré gnani bourou. Woy bon wondagni té ké mouma <hesitation> ŋaroséné, woga dougoutana, aray télé ma bito tami do fo wonta dougoutana, arosandé wala donko ké yani. Folo nthiokhoyé nafa ŋéyi siri bon, wo kou yéré folo nthiokhoyé maka gnani fo fana. Maka ŋéyi farta ŋéyi kho liŋé ŋéyi, tamaté ŋéyi bon i wathia ké i sagué tiga gnimé, tiga nthiagué sokhéné faŋé ké foloniŋa doundou ŋa faŋé ké nokhoŋa tiga ŋa sokhéniya, alakoulihali ééé nafa ŋéyi siri nthiri nkhamé né, bon <hesitation> kénké i ya fofo ronéyi, i ya fofo ronéyi alakoulihalé fofo guéni, i yogoni yimé yogoni yimé i folonikou nokhoŋa i ya gnana kho nagna kho jardi ma na komo marassaguiŋa na <hesitation> légumni npéyou léyi kouwa ké sou yéyi kwa. Tiga kéké i gana sokho foloni kouya, agana bogou après lay tini a takhandé ké sou gaguéné ina sou commercialisé na, farta kéké kénké kén khalé assou commercialisé na, paské wathia wathia gani tanpiyé gniéyi, a gaguéyé ŋa, paski gani farta nguébé ŋa kiténé mais poura na gaaga, a khoté gnani kha wathia kenkha féyindi foné paskeu, soro nthiagué guili i ga riini i léfinté nga farta bon i do i camio khoro nari inari sigui. Bon iga farta goumou npéyindini, i gana ri i na ko béssou gayi ana nparta nbagandi kéta. A na gnana, a na gnana sac sac ni gnaya cinquante cinquante cinquante nbotoni kou yo ina khana ina pri nkoŋéyi yo vraiment foyi kiténéy foyi kiténéy, bon alakoulihale, wo kou yéré gani gnani i gagni dji batéŋa i ga <hesitation> guédiéba wonati guédiéba, yogoni nati mangagné wala soninko nganta bana mokho nbé gani gnani wogagni ken thiokhono dji baté ŋa yo kha khatéyé kébé ga yéyi komi yéliŋé, bon wathi kenkha léminé nthiou assouna école gna kouya madrassani kouya école donk, lémina ntakha kaniŋa alakoulihal, bon ké gnanda yilé sokhoyé kéké npéyindi dji batouŋa kouwa. Bon mais maka gnana afo guébé oga a sokhono bon i gana maka nthiokho maka kéké anta gaguéné, maka kéké ken nga gna mokho sou kama, folomaka nkéké, ken péyini kata ka gnayi ta wala donk <hesitation> fotana tigani, wala fartani komo wogada ko mokho fanaŋa mokho nbé kouŋa, kouŋa gaguéné kha maka kénkén ké folo gna guéni sardi ngoumou kouwani é maka nthiokhono na gaaga, sardi ngoumou, mé wokou folo gna guéni kenké dji baté maka nké nga féyindi mokho sou ayakho a télé ka gnaya kouwa wala. Bon a fo guébé ina rono mara gnayi ta donk indaro maraŋa assou yiguéna, séli ganagni yilé ngana gobo mara ŋa mazéose soro marani nganta bana mokho nbé, khaga tou nanti khagama a yogo gaaga sou a bona. Yo ina farakhou yogonina gaaga ina yila khobono maro wala komo wo biradi wo biréyé npo senbentena maro gna kama siriŋa wala ké yogoniya ké débérini.